باش تبدل الحفاظة للأطفال لازم الطفل يكون على ظهرو او مبعد ترفدلو رجليه تنحي هادوك لي كوش تجبدهم بشوية عندك دور هاذيك الحفاظة باش ماخرجش الوسخ و تحطها دو كوتي و مبعد ديرلو و مبعد تغسلو و ديرلو حفاظة جديدة.